Ar gbi sapulu ko ghinye sapulu ku nyo ar yowu go go go go, ar gbi sapulu ko gwinye oye aba yo mo isapulu nobi wukasuse nobi oma, naba yo kpo iyuwu kosa kponokpari, ar gbo ni aba yomo isapulu konyo ni abayo gogoni, oni aba kpo shishin abakpo vagye kese, shishike abayo okpagye mani, oni abiyo wukoniyo kina, ah isapalu ni abaya ni oza nabaya kpanu go go go go aba niya, aba gwiye kpanu owoni ase gyolo gwinye ikpiyenu ya pe neneshi, kpiyenu ya nya, oweni oga yoko vapashi wa kweyi owa gwinye kpabo muni kkpiyeho ya yo kpanya kpanya. Kwe oga yigye kpiye ya woshosho, owoni akeya gwinye gbi- gbisapulu, sapulu ya yikpiyeho ya nya kpiyeho ya woshoshe kelo, bihani na geho ni gya gapashji ga yoko kwaho kosa, kwaho gishapa owshe owa gwinye kpalo mamani oya tutehe kase kewa oya gege yayi gyelo shini kpiyeho ya kwipi owoni oke gwinye kpisapule ke oya yikpiyeho ya nya menushi, ni aseka ba yimu ko ya bani kpanu sosu ni kwe ogwinye kpanu neneshi wo lami ni sapulu nobi aki bano tasa kpanu, owoni oroza kweyi, oya notasa koza rore nore ni, kpi ano ni banu kpo myi ni banu kpo anasa ni banu yi na neneshi.